اي نجم تحدث برشا فى حاجات برشا اوقات او احداث كنت فيها محظوظة على الاخر اخرها لي صار لي الاسبوع هداية. وقت اللى السد فروجيتار. ووجبنا نصلح الاولانى قالى لى ياست لازم واحد جديد وإلا هذى يكلف مبلغ كبير وانا ما عنديش مبلغ هداك يا اخي سبحان الله جبنا صلاح جديد اخر. تكلف التصليح برك اربعين دينار. اللي هو مبلغ ما تذكرش. ويصلح بسهولة تامة وفي وقتها ما اضطريناش لا ننسوه ولا نجيبوه